E tombotsoa azo avy ame fihinany sakafo manta dia sy simba zany gne singa azo agnatin'e sakafo, izany hoe e siro tian'e ho azogne vata agnatin'e sakafo, zay zany e tombosoany, fa gne maha rasy enazy koa, da mety hiteraky arety areti-troky zany izay, satria sarotry ame <hesitation> vavony e mandevo sakafo manta, izay zany mety ho tombony- maharasy enazy fa sy hoe tombony, mety maharary kibo zany.